بأخذ <hesitation> الملابس أول شي أخذ الملابس أشوف الكمية اللي أنا راح أخذها وألفها وحدة وحدة يعني أحاول ألفها تشذي رول مشان ما تاخذ مساحة بالجنطة عشان يعني المساحة تكون <hesitation> واسعة لأشياء ثانية بأحط الأشياء الصغيرة مثلا الجوتي في الأطراف ولو في أشياء سائلة بأخليها في كيس وبأحطها بالنص مشان ما نضر الملابس.